Fomba fiasan'ny famoahana printy dia: ny printy dia miara-miasa amin'ny solosaina, ary ny solosaina dia mampita an'ilay zavatra ho akany amin'ny printy ho avoaka nomerika amin'ny alalan'ny taratasy fotsy izany.